Mʋ woazɔ nʋ kʋ maga ɩdɩ, ɩdɩ azala mɛ wamʋ, wakʋtʋmʋ ɔvazu, nakpɔsɔ wanɩfuɛ. Nʋ akabla wanɩ fuɛla wakʋmʋ afɔnazɔɛ nʋ kamʋ ko akablɛ wanɩbi afɔnala bʋakʋ ɔlɛ atamɩ ɩdi yaza bʋakatanɩ bi afɔ nayɛ mɛ waba mʋ waha ema wanɩ fuɛla mɛ wakʋtʋ mʋ atamɩ wamʋ ayiza bʋakʋ atanɩ biafɔnayɛ emie ɛyuɛbi kʋmayɔ tatʋ azawanɩ yɔbafala tsa awʋlanɩ awʋ nevlenɩ awʋ levlenila atanɩ ayɔ tatʋ <hesitation> aza wanɩ bʋakʋ nahala atanɩ ayɔ ma yɔ dʋ nʋ ɔnali katani afɔnana atami ɛsɛ bʋa emie ɛyɛ la inye abe tsika kʋ alʋ ɔbʋba natsifʋ tatɛsɛ wanɩ. Bʋa yɛ bʋakʋ ɛlɛ ɩdɩ ɔlʋ ele akpɔsɔ lao ɛlɛ wanɩ lao kʋ afʋ yanɩdɩɛ la ɛna medolele alo ɩnamedolale nɔfʋ tatʋ azɛ kʋmayɔ kpɔdenʋ vla mɛ waba awfuɛ akpɔsɔ mɛ wagbɔ nɛ wayɔ ɔvazu.ɔvazula ɔlɛ azadɩ bʋakʋ wʋaɔyɛ ɛyɩdɩnɩ ɛyɛdɩnɩ bʋakʋ ɔlɛ dzidzɔ ɔle mʋ ʋwolowʋ leziba kʋkanʋ mɛ tataza wanɩ la alɛ vevede nʋ kʋnayɛ ma analɛ nʋ kʋmase awɛsʋ ladʋ nʋ emie ayʋ eyɔɛ ta asli emie ayʋ ɛyɔɛ tao anatsina anatsihia nʋ kʋmatsiyɛ tata za wanɩ mɛ tataza wnanɩ tataza wanɩ la tʋmʋ awʋle levleni awʋ nevle nevleni yʋ gamɛ lakʋ atanɩ abanʋ tatɛ kowani mɛ wo namedole seladʋ.